Tiiä-äi maq, kuimuudu tuu suidsuandru tuud suitsu tund, a egäl juhul um sääl patarei seeh ja ja kui suits pääle lätt, vai savv pääle lätt, sis nakkas tä undama. Kuigimuudu tä tund ärq tuu. Elektroonilinõ asi tä um.